Nagu’mam mala masal asi aga uskur majasai faiya dugakura tar dufugiyi uskurk disalase garik ya maja dilbar tumatur gumda ary kuwani kari uskur majakura diba maja faiy dule gahiri <hesitation> gamai lamarkadari magamaila markadari aku inyi kiga fura uu ma imi odi akwa kiga saya imi imiga saya gazu wa silba tumatur giyi maikyau aga malgiyi kudu mamja mal koci indgayu digu tardiri yamaga tara ya koga kum koga kifi koya kusumaimadai inaguma kud su shu ur shu ur kira kwa wanu margi madai naga citu silba sigiyi, aban gafaiya unugi kaka margikaka irigu susu kudugu sur nasara nasara wanu margi gafusigiyi akwa sun basu ka aga kuma digubasuk siya dufu udi yakar maga tar buzub uzuku asiya kirmai maganuburnaga tar uskur ban dugu usku. Tumaturk kudu kum kira kwa naga tari gadabar maga kura silva sigyik dugafaiya kumai sigiyi aku a nagu basukafun giri arkira dufu ga siya unagum makira sin sibari, nagabasu kasiya dufu agarimai nagabasu ka siya dufu aga uskaramai uskur ku atari kilmadafur tumatur gafur ar uu hawa maja shuri duwa kigashan giyiyi maldut dut dudu na faiy binary akwamai mutmulaiy jasiyamai sagafaiy sirkariyi akwa turub kodu kum kira kwa naga tari jau ma kum aragu kusur shu’ur shu’urgiyi ga silba asigiyi habbada. Magu isilba kum yar ma kumginyi nagu isitre nag u a sileri khari usu kwargin gara zamsi hadari gatar sugin ya isukwar diga tu nagu mida ivuya ban dundu kira siilbu ya san du’a silba kowani usukwar digu ata buwa digu anuur na gubu usu kwar usale akwa ko usukwar ma margi diga anubur nagu ata sugin ko ukuri kubanmudi gu annu bur nagu ata magu silba malgin gafuba cirginyi ga silba malgin gapuwa cirgin azeya akwa gazan chidin gri aku rigin akirima maga dari ma nagu a tharna pulagu idu anda balle ma usukwar diga silba sugin aga kharingin diga hirga gatari ai musu dagu na mur margin a mur a sinta su sai dai musuar nur ku din da yab alu dunga du dunyaku jan khadawa main a mur margi kara sinta su ayi mai cha mur mmargi asinta sun a mur sin ta su sosai na mur a sinta su tah ma mushar mur kimur a tudu batasu amun da dunzir u nagu gum asir ta sumai kon tamatir kumai maja tarin mammol naga si sin yama toh ai tasu yimai tasa yimai tu mura dagi an mu shar mur anda baska tuduburi tasu anu mur kinda anu a bur kiuna wai duzuda largu yadda gi ya sil usukwarku banai toh aban diga ata ban diga ayu aban digi yaska zir toh ziryinda uzun kuju wu lar yadda daga sil. Kija silba kija basuka hada du us kurna kijana habbada kudugu w r arlima kaiy uskurk de uskurk sum dugu. Uskur unagu aimanda mule kuma magu har duligu abak naga yi ga simmai magaɗar diigu dugu sun digaba funa inagum kuma ma nagu lur arlii uskurk kai maga ɗan digu gadhana fulagu amma mamura tahsuku kumur kumur kumura taɓika kigu har zir kija dauzun kija lur yanda duga tahsu munagu kizirdubasi kasiya koduga dhai musufi na gayi vumai mazirna anabur na tah anu musufina a zirgiyana ivuya zirna atasuanu musufi dugu amma zir imai naga hya thuzubu anu zirmai abar duzir a athuzubu tahzu athuzuburma konagu bulk banma bucinagum ma asiku baku kesigawul jan mu ma asiku baku kesigawul jan mu thufi dhan tusiligiyi gatar sumu suɗagu kusalgiyi, kumushagiyi ku makobeigiyi madasi kindesai siya musudagu jan namur margi ya atasu wulkwulkwulk aburna mura tah sumai.